<hesitation> Ny fomba fampiasà raha fanentea hafanà amy vata rey zao. Alà raha rey, apetaky anaty heliky ao na apetaky ambany vozo ao na apetaky anaty fanaria raha maloto aroy, matetiky laha anakajà kelikely i. La amin'iny amizay zany, miakatry raha menamena baka anatiny ao zay la manondro ny hafanàn'olo iny hoe roapolo limy amby io sa telopolo enin'amby <noise>